<hesitation> nyowe eshaaha ezinku ezinkubyamira nyowe ezinkukira kubyamiramu nikirugiirira or'orunaku rwagyenda ruta ningashi or'orunaku harihoki, hati hariho nk'orunaku rw'okushanga nti haaba hariho nk'emipiira emipiira ey’okureeba, nimbyama nkyereriigwe kurugiirire obwire bw'emipiira eriho. Emipiira yaaba eriho nk'omuri shaaha nka ishatu, nooshanga orikubyama nk'omuri shaaha nka itaano kandi hariho orunaku ogwokushanga otari mu mbeera obyame nka shaaha obyame nka shaaha nka ibiri ninga ishatu konka obwire obwingi ninkira kubyama ahiiguru ya shaaha ina, ina kare kutandika ina, itaano ina itaano mukaaga <hesitation> ndiimuka ndiimuka shaaha shaaha ikuminiibiri so waaza kubara aho hariho nk'eshaaho <hesitation> shaaha nka mushanju ez'okubyamira kurugiirira kurugiirira obwingi bw’eshaaha ninga obwire bunkubyamira yaabunkumara, <hesitation> nyowe kare nk'omuntu tindi muntu w’okugira ngu nintwara obwire omu kitanda nintwara obwire bwingi mbyami a- a- ha, zaahika shaaha ikuminiibiri nimba nimba ntakyenda kugira ngumbe ndi omu kitanda niinyimuka n’oturo nituba tutakiriho, mbwenu ahabw’ekyo nimba ni- ni- ni- kare nimpariirizibwa kugira ngu nkoreki, nyimuke nkore emirimo yangye naaba nd'owokuza aha murimo nz'aha murimo naaba nd'ow’okukora emirimo yangye y'omuka nkore emirimo yangye y'omuka.